हम अगर बाप छीये और हमरा लाइका के बाइक सिखाए के छीये। सबसे पहिले हम ओकरा के बाइक दिए के चाही बढ़िया मॉडल। सबसे अच्छा गाड़ी दिलाए के छीये सबसे बेस्ट चॉइस हे सुपर बाइक। मस्त स्पीड होय छीये ओकरा एको खाली मैदान में ले जाए छीये। ओकर बाद ओला सिखाए के छीये आराम आराम से सिखाए के छीये।